हम न बेसी कर के घूमे के खोजईसी का जहा हाम्रा घूमे के मन करैय हम उहब चल जैसी । हाम्रा बनिया बा केहु वी हाम्रा टोकड़ेल ज चल चललजाओ है ठाऊ है ठाऊ अमयांगरी चललजाओ कालीनचौक चलल जऊ । मुस्ताङ चलल जो मरफा चलल जाऊ हम ना न कहेसकैसी हाम्रा घूमे के बारी मन करैया हाम्रा जय चोटी वी कहदो आदमी सब । हम चल जैसी घूमे कहेसे हाम्रा जेब मे पैसा होयके पर्ल पैसा होलासे कऔनोवी काम आसान होजाइया का मन थोरी न हौआठी बा । हम त कहाईसी लाइफ कथी बा ज तोर जब समय मिलाइट बा तब एन्जॉय करा बटके बिहान के दिन के देखले बा बिहान कथी होई । आजू मिलियाइत्त ब तू आजू इन्जॉय करा उहएलागि जब समय मिली टाइम निकाल के घूमे चल जायके चाही का दुनिया घुमल पर किसियों न होइया । सीखेके मिलैया नया चीज सब उहएलागि आदमी सब के घूमे के चाही जाने के चाही दुनिया मे कथी होइट कैसनक चलाइट बा सब दुनिया मे रीति रिवाज । अलग अलग रहैया उहएलागि देश बेदेश घूमे के चाही ।